وظيفة نحبها. لانني زي ما يجول مثلا انت لما تحب الحاجة انت تولي مبدع. على خاطر هكى انت لما تحب الوظيفة متاعك تولي مبدع فيها وتديرها بالشكل المطلوب يعني بشكل مميز جدا. عكس ما انت مثلا كان تخدم بس على خاطر الفلوس ولا الخدمة عادش تولي فيها مبدع انت بس تبي تخدم وتتم الخدمة نتاعك وتمشي فورا.